Maninona no mbola manontany ahy ianao? Efa in’arivo aho izay no niteny hoe tsia! Tsy mahazo mihinana amin'io sakafo io intsony ianao fa mbola ho arosontsika amin'ny vahinintsika io rahariva. Raha laninao dia tsy misy aroso intsony tsika rahariva ka ho afa-baraka amin'ny tany ama-monina eo! Azonao izay?